Este, za gá nuu comid zack’ah nú ra comid ni a sí que ni queity racknee dandy lanú, tchi nii rzaloo ra galgyx, mas que nada ra ni rnii raba comi xten ra gýx ah, tchi ni rnii comid xten gýx ra ni naa procesad gy nii ni gywgëcky un te ni naa ni rietnee siempre rgwy raba stoo ra ni xina rack zack ni, gula ¿xi?, xi stoh, stoh cos rieneen par gúnni guand xi, tchi nú vez sied ni lany lat, tchi rë gánnu hasta ztë viz stiop viz’ah, gula nu vez hasta gái gyz zeeni te tchi gánnu txii ruuny guand ¿per xina runni guand’ah? Per purzy sietnee’ni este ra nii rny raba par ra gýx’gy ni, nii rni raba químicos, raate ra nii ni’ah sietnee ny stoh ni queity naady natural tchi nii ni este nii ni ruun rdycka rá galgyx’ gy, ranii siet-siet nee rany, tchi ni máru rdaw nu este seguid, ¡hijoles!, tchi nii fuertias run stoony galgyx, <hesitation> mas que nada rá ni rnii ra gýx comida rápida, ra nii ni máru zëzyas rún, tchi hasta tanto rtyóhny la buny, ranu rtióh ni la buny’gy ah de rëh ni zied sto rani rzaloo, ¿xi rzaloo’ah? Rzaloo galgyx xten mas que nada nii ckagýw fuertias ná’ah na galgyx xten zurc ah, gulá xten cáncer te nini fuertias na cun rani nani alimentos procesados gy, za ni rnii ra gyx gy, xini máru guen, ná guen th xigazy, mas th bzá’gy ah thë, nii ah mas xi zy sencill nani per. Rack nee runi stógy rhë rdicani hasta th gidy, eso hasta gidy ga’zy ah nuuni nare ah zëzyas rdëdy raba ra aliment ra, ztoo xi cos gaw ma te zëzyas tyoo ma tchi nú vez’ah, ndrëny gá gidy gi’ah per núma tchi láma ba bro’h- bro’h ma va. tchi ni, per queity rú gidy zack di ni, zëpa gá ckagýack cun ra zët budy xtenma, ná queity rú zët budy zack di ni’ah, zó xini rquitz raba lama te par gýob, ¿por qué?, por nii ran!, za ni rnia hasta rá xiny gidy gy’ah queity ru. queity rú cos zack di ni nama, npii zian zi cos cabecka raba cazagë raba danëennu, nii ni este máru gwen, bebnii ra gidy xtenu, gan-tzëtzu kwëky rama’ni, gan tzëtzu’ah, ¡eso!, th cos zack runi cagýawah per zëza xii zaru gúnu guand, pur la nii na, pur la nii maziz ru ra buny tiem, danunu rniinu, por que pur ra cos zack rawraba tchi cuando ganu gaw raba este- gaw raba este ra-ra nii cadi cá na, niclá na’ah queity naa raba gaw raba ni, xini ranu?, za pizza gy’ah, zaa’gyas naany tchi raanu a vez’ah lá raba nú raba th tiop zy raba raná rawni, per nuu raba rbixlaaz raba lani, per vabía raba máru gust tche th-th niz zëdy, mas th niz-zëdy zy rnii raba lan’ah, ¿per xinía?, th bcwetz th, gulá gét cun zëdy cun btywx zuuh’ah nii gazy, hasta nii cos zack, gustyas ree raba nú vez tchi queity raba gaw raba ra nii zyed xten gyx gy’va, hasta ra nii’ah, pur ranii maziz ru naaraba na, danëenu ah ¿zoo zlack’ty naa este galbany xtennu? Casi ra nii sied ya de zapa cos roh’gyas naa zth’. Gy’zeny raba loo cincuent’gy va, ztiop xón’zy na ra buny guul’gyrá ni rzeny hasta noventa gy, th gáagywa, casi th gáagywa, per rá buny tiem ni va pur cos záck bdaw raba, pur rá cos zten látz’ah ni rnii raba, buny ranch rnii rabá nú vez, buny, per eizá nan raba cos záck ru raw buny ranch va, <hesitation> zvál zy rabá rzeny zëh, tchi ni na maziz zy gacknu gycwloonu par tanto danëen xih ru gún nu gwand té gëxlyw re’.